اكيد ممكن يكون للفن تأثير سلبي عالمجتمع بفترة من الفترات - لانو الفن هو رسالة، فاذا كانت هاي الرسالة سلبية ، تنطي صور سلبية - تزيد بوقت انو ننطي رسالة تفاؤل وننطي رسا رسالة دعم، لان اوقات معينة المجتمع يحتاج دعم - انت من تشوفو كل الشغلات مظلمي قدامو صعبي